बजट म गुडवत्ता खाना खाये बर पहले तो। तोके एक ठो योजना बनाना पढ़ी। खाना स्टोर करके रखना पढ़ी ओकर बाद तैं बजट म। अच्छा खाना खा सकत हस।